مو كل سلالات الكلاب ودية بنفس الطريقة, بعض هاي السلالات مثل ال بيجل أو اللابرادو, عادة تكون ودية واجتماعية, بينما سلالات ثانية, مثل بعض الكلاب الحارسة, ممكن تكون أكثر حذر, طبيعة الكلب بتعتمد على تربيته, تجربته, فالتفاعل الإجتماعي والتدريب, يلعبون دور كبير في سلوكه, مهم تعرف شخصية الجلب قبل ما تتعامل معه معاه.